أيوة، ممكن تحقيق السلام العالمي، بس يحتاج جهد وتعاون كبير. نشر ثقافة السلام وتعليم الناس عن حقوقهم مهم جداً. وكمان تعزيز الحوار بين الثقافات والشعوب يساعد في حل الخلافات. تقوية المنظمات الدولية اللي تشتغل على حفظ السلام مهمة. والتأكد من حقوق الجميع ومساواتهم يقلل من التوترات.